अगर मैं किसान होता तो मैं अपनी फसल के लिए पानी जोड़ता। और उसे सीचता फिर फसल अच्छी हो जाती।